<hesitation> Toetrandra bôka Soeda ndreky zen̈y <hesitation> atsimo izy <hesitation> mafana oe. Avô anao ia, antsinana ndreky izy man̈intsy, <hesitation> kô fa hivelany ndreky izy <hesitation> tsy maintsy misy niezy fo zen̈y de ela maharitry ela fisiany niezy aminany io.